ग्रीस देश के मौसम के बारे में ग्रीस देश का मौसम <hesitation> आमतौर पर भूमध्यसागरीय है। इसमें हल्की और अक्सर गीली सर्दियां और गर्मियां होती है। देश का उतरी भाग सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा होता है। देश को उत्तर को भाग हे नि यो सर्दी के दौरान बहुत ठंडा भाग रे। गर्म मौसम इकतीस मई तक चलता है। इकतीस मई तक तो गर्म मौसम चले जो सतरा सितम्बर से <noise> तीन दशमलव छः माह तक रहता है। औसत दैनिक उच्च तापमान इक्कीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ग्रीस में वर्ष का सबसे गर्म महीना जुलाई होता है।